نعم أعتقد إنه من -ال- حق الأفراد إختيار البلد اللي يبغون يعيشون فيها، يعني كل شخص له ظروف، وطموحاته، والحرية في الإختيار تعزز من حقوق الانسان، وتمنح الأفراد الفرصة لتحقيق حياتها يعني أفظل، التنقل ،والعيش <hesitation> في بلدان مختلفة يفتح آفاق جديدة ويثري التجارب الشخصية، والثقافية.